Sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ naȧŋ, aŋ jeim wùìyȧ saaŋ, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ yè nyaŋ dèda miɔ̀ŋ yèè yèye miɔ̀ŋ naŋ kòmò lɛ, kɛɛ aŋ jè keemeim nyȧŋ, aŋ kɛyìim nyȧŋ, sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ ȧŋ yaȧ naȧŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ tìyèe jɛ̀wɛ̀ zììyȧ. Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ miȧŋ, kɛɛ e taìŋ e taìŋ gbio sùȧ mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ yè seenȧìŋ, kɛɛ è naŋ guùŋ nyìngè wèè aŋ hnàŋ nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ kɛɛ mìŋ kɔ̀à mìŋ kamȧŋ nyiìŋ e taìŋ gbio sùȧ, kɛɛ aŋ gbiŋ nɔŋ nȧŋ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ yɛ̀mɛ taìŋ gbio sùȧ, kɛɛ taìŋ guùŋ guùŋ sùȧ mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ yɛmɛ̀ nyìŋ, aŋ wùiyaim nyȧŋ,